आजकाल के समयमे इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण के समय बा बजार मे बहुत किसिम के उपलब्धी बा माइक्रो ओभन एकवा उसब उपकरण मेसे एकरा प्रयोग वापत पैसा तिरे के पारइए जेकर घर मे बा ओभन उसब विभिन्न तरिका के खाना सब पकाए के खातिर प्रयोग कयल जाला यि उपकरण प्रयोग कयल जाला यिछे पकायला गयससे कम समय मे पाक जावेला आ गयास से संस्तो परेला।